हांव जोर एकोण एक्काविसव्या चिट्ठा झाल्यार माका ह्या। दिसा खूप महत्वाचें किद्याक मुनचें ह्या संख्या माझ्या मामिचो जन्मान योळ्यो दिस ह्याच। दिवस तेंणें पृथ्वीचर जन्म घेतललो आनी सांगपाचें मणचे एकोण एक्काविसतारक आमचो अखों घर खुशेन भरता।